Kat par pus ku ba an ku bi ci cin a wit a put, a put a fet pe a war kwano mop a vwang, a fet lu a yak am ale aki ale so yi long mop pe an pe wit a tul ba an pe ki me yakal mu. A cin jep ɗak ɗe ni mop le le le le le wet yakal a takar so wit a cet so wit ɗe ɓa kat a ɓa ti hai an pe sam reppak, ɓa pan a sam reppak le pe kat karfe kaapaat ɓa vel ɗi cin ɓe sam ɗi ɗi nji ga; ɓe an pe ki sam repak le ɗang a yakal kat a yakal ɗi ɓa yakal a cin meɓi mop se ɗa cin meɓi mop se le le le ti pus ɗi wul ɗi ta takar ter ɗi ko kwa a tong ɗan di mu sat njakam, a rye a yakal a ki gan me sharna a ti hai ti pak kwe pus ɗi dyel ta nji a takar <hesitation> so ter ɗi a ɓi ku a wit a cin se ɓa wit a tong ɓa a ki meɓee muw shikenan.